أنا لوكان جات عندي مستعمرا في المريخ ندي معايا خمسا بلاك ندي معايا صاحبي واحد واحد يقولو بكر و واحد يقولولو عيسى و ندي معايا <hesitation> رشيد بن عمي، و ندي ياسين أيا و ندي أحمد بني، ثما كل واحد نعكيه ذكرى و نقولو ها واش دير هاد واش دير، هاذو نسا عباد خدامين واحد شويا عليه الخدما واحد عليه التربيه و الأخلاق و الدين.